Mitandregny hira tegna tiako rehefa mandeha an-tany lavitra zaho. Satria antegna mitandregny hira igny karaha hitan-tegna malaky be tegna tonga amin'ny tany iomban-tegna. Zegny zegny itiavako ilay mitandregny hira kofa mandeha.